Kotlâng inrelbo nukonga. <hesitation> Rinna atel lauhetsuan. <hesitation> Inrintonna atel lauhetsuan. Kotlâng hi aparafulna hitono di hia tseang renga. <hesitation> Gan thobuite. <hesitation> Gan rinlautsat suan. <hesitation> Gan tildite. <hesitation> Atamzokhi alotsamtol hia na tseanga. Bangin inrintonne hian. <hesitation> Kotlâng inrelbo nukonga. <hesitation> Kong tui taklek. <hesitation> Pui modakme alaunea. Medimden. Imtao takni tong chawen. <hesitation> Maakan laduranea. <hesitation> Maso nalamkonga po. <hesitation> Kotlâng. <hesitation> Nathobuite. <hesitation> Tsuenlek tunggon hai faite. Gan inrintonna lauhetsuan. <hesitation> Malam ganben nukonga. Gan geben. Arua teyton laufa. Kotlâng. Siamchad nana pui mo pera. Kasetsu. Inrintonna hi alaunea.